She mi ɓei mwa mi ɓei gye mi duda nla bagyi shi labagyi n mi ɓei gye wo n chei shi nyi okwunu n woɓei zhni wa nna kwatai zhi akwu tai nwo ɓei zhni woi zhi banyi sanu woye waga <hesitation> waye ge ya kpe ɓaye wabe n pisei shi she wo ɓe n pisei shi wa chige ee. Gayi ba, zeye gba, gayiba ngyei pe, zeye gba ngyeipe, <hesitation> za ta gba n bmyi ngyei pe makpe ge okayeu yi ɓei knwu n gyei pe nu yaɓe yasase fyi n zhi knyi nlonu oya zakwoi ɓaɓei kpma n gei pe nu ɓaɓe ɓa zhin knyi to <hesitation> omi wyei wyei ɓwa n hayi nma ɓwa kwonyi. Kwo mi wo kwo dam gbma domi ntun gena omi duda ɓei zhni woi yi azakwoi ye ma wna ɓa fyi to <hesitation> azaho lolo n ɓata kpe oɓa zakwoi yelom domi tugena ɓato chi ana misali she ma ɓyi zhni nyi ɓata kpe oma zakwoi n minu to wuɓam ɓata kpeyem to anyi tei kwu akwutai zhilon aiyi aza kwoi hoyem n kpakpai to oyi zakwoi oɓa yekpenu ɓeinu. Nyignyi yiwo n hai ɓyi ge ye kpenyi oɓo labagyi kwokwoi aɓo zhni ai kpe kwoye n ɓonu oza saseshi nwo abyi wange ɓenyi benyi nkwo bei faru to mito ɓei gnage milache woi zhni abei n Mii ɓo ɓwa gyelo n nai ngye yito bolo yi to ɓei nyi n kpai kpai so ashe yi ɓei nyi n kpai kpai yi kwu aɓo ya n yiɓa kpeye hoto kpe zoho vyilo kwo kwo oshe dahom wonu akaho gbagyi laba ligaga nge oya gbagyi knwu n naɓa kwo kwoi yenu, oya gbagyi yi ɓei zhni yi zhni lai nu, to oya duda towuyi to oya duda ɓei zhni ɓei wuyi <hesitation> nna shna gbanu ozakwoi awoye shi aiyi kwota ɓwu yem to amma n hariye yitei kpeye lon nhanya zohoɓo n haiyi n wayi nge aɓe zhni aiyi zeye gena towa kpeyem owo azakwoi ma to wa kpeyem <hesitation> ɓwa hni n yahoiye to za kpeyelon to nlonu omi rayuwa n ma zhni mi kpeɓe oɓo ma kpeye n ma zakwoi okwonunu